Veni pa toto, tsa yiu te upas nom, pa te varai, eyian tsa te kikiu nom, vara siva ka op tsan tete varai nom patsa tete karaus nom, ki ta ar tsan op. Yian tsa te kikiu nom, baima karaus. Te kikiu nom ka busiva ka ta ar nan te toto nom. Ma bon vakau baim ma kes te akuk, te akuk en inu, tsa tete nom, kokomana pean nau en mosina tsa tavuts kan naim. Baim ma vakes te akuk en vanu. Patsa kes te akuk nom, mukai ta aran tsan anan nom, ki ta ruwene tsan ganga nom. Batsa te upas nom, mar vakav pa tsa tse tsiako nom. Te magava, gusa en ruene ka vasusuva tson muan tsino mangava, te upas na. Papana po marasin tau upas nom katsi tovis nom. Kiu rova ka tsi te va rai. Kiu tenekiiu, na en mosina pa ta toto va upas Nau po sino, ma bon vakav ka baim ma te akuk nau ka kiu ka tson muan tsi no tavuts upas tsa va apapo akuk nom, ki ta ar upas tsa tavuts upas ka wan tetenom pa kiu, vere, vakato va sasa, gur, varona, va sosua va sasa, na en mosina, an upas katsi no te upas nom.